Hiaj ni kata nej heabi nej aman nubij nej aman ña'an nej chuhua chiñán 'unj nan, ba asij te 'hia heabi neru, heabi freru nej, ta min heabi nubij rruhua ta min heabi ahiu hiu 'be' ataj nej, sani itaj kuman o' be'é man si nubij natuj ni marsu nej natuj abri nej bé heabi tan min heabi ña'an nin' rruhua, ni natuj mayo, junio nej achii kuman oj ni namin nubij toj ni bé ta ni, ni 'na' tubre nej 'na' nuresantu ataj nej bé nej heabi a nanikaj ñunj nubij nej o' kuman nej, bé ke riki heabi ta nara nga nej nej nubij nubij rruhua 'hia heabi ta nej, ni 'na' heabi a'anga ña'anj ata nej ni heabi ni ta min heabi nubij ñún ni ahiu hiu 'be' ñun, ni niko toj tiempo nubij toj si ba si ña'an sani hia ña'an ni 'ngo ña'an nasa' nin' ñun, sani 'ngo rin heabi si bij heabi ba taj ru'baj ni achii o' kuman nej ahiu hiu 'be' ataj nej, bé man ta ba nikanj nin' sani toj chín tiempo ña'an si ba si nubij nan ta ba chuhua chiñánj únj nan.